Sut turlari judayam ko'p. <hesitation> Bularni orasidan misol uchun sigir suti, qo'y suti, echki suti bo'lishi mumkin. So'ya suti va bodam suti bo'lishi mumkin. <hesitation> Hayvon <hesitation> suti, oqsilga boy o'simlik sutlari esa laktozasiz va vegiterianlar uchun mos bo'lishi mumkin.